Kamenu mamanu marken sop te use eier. sopin totobu. sop te totobu meier no sop te soperiu kolos. hasogo turu sop te sop e riu hasogo. lie ron ngil baleiegu bataplai. Ok. sop te sop neria turu tuenrei te totobu meier harmony,. Turu sop. sope sop na kilingeiena mamanaka. sop tokui tanen. lubanena mamanaken kukutsia omi tego kato homiu tuenrei. no. sop has i romanu. katun e holeier u meresin te kateriu hulu ne tamlam a tohaliori han. lame use hasemu sop. sopin labalaba. lueier. kuskuseier sohala gono meriats golehe balam a tohaliori han te lasemien u hulu. nonei a manka te katueriu sop. Taina ka has u sop. kilingeiera man tabeli te naserira kannou. sop e kiling haniga nitua has nanen. no sop. katun tara lami han e napin kato pesa taleru sop. Use eier ats lemon. use erats kuahu naha te katerien u sop te use eier. Niniga turu sop. ge luba nena mamana ken siki tego tasuma turu tuenrei na naha ba katun te kana. heltina. muata sikega napin luweien na naha. Te moa no sop. moa has ta. na manka te hasogeier ma napine kilingnei nu tuenri ma napin taraha tsimala nei te muano sop. Kaba tara lam hatsia tei han. te muano sop. e katun tara lame use era lango te kataha tsimtsimalerien u tuenrei. no sop e mua hasina te brush meria sosopene. u katun tara lam e use ero kuahu te muano sop. Kaba palka kkapan koru hatsi u sop. u sop alue tara ha tsimalam nanaha. Para katuni romane ron mangeteier hihol turu sop te holeri store i romane lasei koru hasina bate niga bala nuahas mena. katuni han e atein kato talaneru sop tara poateni ba te mua lenina ta kego hat